қоғамның айтқанымен жүріп өз жолыңнан адастың ба
жақындарыңның саған артқан үмітін ақтаудан зеріктің бе
өзгенің алдында абыройлы болу үшін хақ мақсат мұраттарымызға қиянат жасаймыз
бөтен армандардың жетегінде кетеміз
айналамыздағы мыңдаған ой мен пікірге еліктеп ішкі жан қалауын естімей жатамыз
өзімізге және армандарымызға қиянат жасаймыз
біздің подкаст өмірге деген өзіндік көзқарасы бар рухани еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам бекіткен талаптардан ада өз дара жолын салып шынайы бақытқа қол жеткізуге талпынған қиындықтан тайсалмай тұлғалық болмысын таныған адамдармен әңгіме құрамыз
сен жалғыз емессің
оян ішкі батырыңды таныт
оян батыр подкастына қош келдің
баршаңызға сәлем
менің есімім диана
файндюби подкастында сіздермен бірге қауышып отырғаныма өте қуаныштымын
бүгінгі менің қонағым желтоқсан деген псевдониммен ән айтатын атыраудың жігіті
жалпы желтоқсанның әндерін бір жылдан аса уақыт бойы сүйіп тыңдаймын
және бірінші альбомы шыққанда өзім бір үлес қосқандай қатты қуанғаным бар
алайда ғаламторда өзі туралы ешқандай ақпарат жоқ
сөйтіп файндюби подкастының негізін қалаушысы қайыржанмен сөйлескенімізде екі үш рет осы желтоқсаннан сұхбат алған қандай мықты болатын еді иә деп сөйлескеніміз бар
сөйтіп бір жағынан ыыы қайыржан давай жаз деп екінші жағынан мен мына жақта қобалжып жұлдыз ғой деп қысылып
маған сұхбат беруге келісесіз бе деп инстаграмм парақшасына жазғаным бар
сөйтіп ол маған иә әрине деп бір қуантып бір жағынан одан сайын қобалжытты
алайда қобалжуым негізсіз болып шықты
осы сұхбатта менің ең сүйсінерлік ашуым ыыы әндері ғана емес желтоқсанның өзі де соншалықты қарапайым таза шыншыл адал адам екені
сіздерге де ұнайды деп ойлаймын ендеше бастайық
ал бексұлтан кеш жарық ыыы
біріншіден ыыы осы файндюби подкастына уақытыңды бөліп қауышуға келіскеніңе үлкен рахмет саған
ііі жалпы көңіл күйің қалай
сіздерге рахмет шақырғандарыңыз үшін сізге саған
көңіл күйің қалай жақсы өте жақсы ааа
атырауда карантин қалай өтіп жатыр
іш пысқан жоқ па үйде
іш пысқанда біз жасайтын шаруа көп жұмыс та бар мхм
ііі жалпы негізі ммм сұхбатымызды бастамай жатып ыыы айта кетейін дегенім сенің әндеріңді алдында да айттым саған
ыыы біраз уақыт бойы сүйіп тыңдаймын
алайда ыыы сен бір ы қазақстандағы әншілердің арасында бір ерекше бір инкогнито әншісің де
сен жайлы ешқандай бір ыыы ақпарат табу ы жалпы негізі сен жайлы ақпарат табу ғаламторда өте қиын
сондықтан ыыы сұхбатымызды бастар алдында өміріңнің пердесін кішкене ашсақ қалай қарайсың
иә болады иә өзің жайлы айтып жіберсең мхм
ііі өзім жайлы менің атым бексұлтан бексұлтан бақытжан
атырау қаласында мың да тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылы тудым мхм так
ммм қарапайым семьяда өстік
балалы семьядан семьядан боламын жалпы
мхм ііі қарапайым мектепке бардым университетке бардым
жалпы негізінде музыка менің ііі екінші нем болып табылады негізінде жоқ екінші деп айтпай ақ қояйын бірақ та
ну қарапайым жұмысты да жасаймын өзім мен инженермін ыыы құрылыс инженерімін
және де музыкамен де айналысамын бірақ та мынау ыыы манағыдай бірінші орында тұр мынау екінші орында тұр деп айта алмаймын
екеуіде де маған ыыы бірдей жақын
басқа да көп но білмеймін енді өмірім жайында айтсам ондай үлкен бір қызық бірдеңе бар деп айта алмаймын бәрі сол
атырауда оқыдың ғой университетті де сол жақта бітірдің бе
жоқ атырауда оқыған жоқпын ыыы түркияда оқыдым университетті
мектепті осы атыраудан бітірдім де бір степендияға степендияға ілініп сөйтіп түркияға оқуға бір мүмкіндік пайда болды
сөйтіп мхм түркияда оқып келдім кайсери деген қалада ммм
жалпы әнші болуды кішкентай кезіңнен әнші болуды көздедің бе осы жолға қалай келдің
немесе бұрыннан айналысып жүрсің бе
ыыы бір андай дәл бір андай ой болған жоқ негізі менде
қалай айтса болады адамдар айтып отырады ғой негізі кішкентай кезімде түсіндім
менде ондай бір дәл ондай бір мақсат әлі бірдеме болған жоқ
но бірақ ііі кішкентай кезімнен бастап қызығушылық болды да
анадай ыыы музыкаға деген музыканы тыңдаған кезде жалпы маған қатты әсер ететін болды
және де бір андай күшті бір ну қалай айтсам болады ну рахат беретін болды да басқа зат өйтіп ондай бір рахат бере алмай ләззат сыйлай алмайтын сияқты негізінде
негізінде сол кішкентай кезімнен бастап алты жеті жасымнан бастап музыка тыңдап вообще ілігіп бастадым
ағаларым тыңдайтын болды сосын көбірек
көбінесе ол рэптер болды манадай орысша рэп ағылшынша рэп сөйтіп короче рэптен әрі қарата бір басқа жанрларды бастадым там рок инди
сөйтіп сөйтіп кете берді ііі
жалпы бірақ та мынадай өлең жазып жүрдім мектеп кезімде де
андай бірақ та ешқайда шығармайтын болдым ешкімге көрсетпейтін болдым
тек өзім үшін жаңағы ағам бар бір ағама ғана көрсететін болдым жаңағыдай оған көрсетіп бөлісіп
бірақ басқа ешкімге айтпаймын ол да ешкімге айтпайды тек қана екеуміздің сондай құпиямыз болды да ол негізінде
сол ағамыз екеуміз қазірде музыка жасаймыз музыка жасайды аранжировка жасайды ыыы манағыдай өңдеумен сведениемен айналысады
сол негізінде желтоқсан деген енді сөздер жалпы идея менікі болғанымен ыыы ағамның да проекті де негізі ол
ағам көп өте үлес қосыватыр ол проектіге негізі желтоқсанға мхм
ыыы жалпы сол қай ыыы сен өлең жазып жүрдің дегенмен ән айтқан жоқсың иә тек қана жазып жүрдің немесе айтып та жүрдің бе
жоқ өлең айтқанда қалай айтсам болады иә иә короче біз музыкаға манандай музыкаға өлең жазып жүрдік рэп жазып жүрдік там не болуы мүмкін ән болуы мүмкін рэп болуы мүмкін сөйтіп жазып жүрдік
бірақ записін вообще жасамайтын болдық та оны оны жазбайтын болдық ешқайда жарияламайтын болдық
ііі сол сосын барып біз анандай аранжировка бүйтіп жасап үйрендік
мына эплстудия программында там хип хоп диджей дейтін болды там
сосын барып эпл студия дейтін программа үйрендік бит жазып бастадық короче
ііі сөйтіп ііі бит жаздық ммм үйрендік
сосын барып қызық қызық проектер пайда болды
негізінде күшті нәрсе ғой мына өзің бір нәрсе жасаған бар ғой өте білмеймін өзгеше әсер сияқты бар ғой басқа бір ііі нелерге ұқсамайды ешқандай
сен нағыз шығармашылық адамысың ғой егер сол процестен ләззат алып рахат тапсаң
иә білмеймін енді солай мүмкін
бірақ та именно музыкада ұнайтын нәрсе сол да именно мына шығармашылық процесс қой жасау іздеу
жаңа бір подход қарайсың не қарайсың қызық жалпы
новый дыбыстар новый звуктар күн сайын жаңа бірдемелер шығыватады
сосын өзің де бір жаңа тәсілдер ойлап табуға тырысасың ұмытылған нәрсеге
бойда қуат қалмағандай сезінемін
бөліскенде ешкіммен сондай әдет
сонда келеді көбелектер көмекке
кейде болады әртүрлі нәрсеге
бойда қуат қалмағандай сезінемін
бөліспеймін де ешкіммен сондай әдет
сонда келеді көбелектер көмекке
саған бәрі болады бүгін бүгін
саған бәрі болады бүгін бүгін
саған бәрі болады бүгін бүгін
негізінде сол сөйтіп жүрдік негізінде сол жайлап жайлап бірдеме шығарып бастадық
ағам бүйтіп бір шығарады не шығарады сосын барып екеуміз тұрдық та бір ыыы несі альбом шығаратын болдық
ну бірақ та альбом деген қалай жазда просто мен неге келдім жазда каникулға келдім ол кезде түркияда оқып жүрдім мхм
жазда каникулға келдім де ііі бір просто музыка жазып бастадық екеуміз
и андай не де летний тропикал бар ғой андай кішкене мхм дип хаус тропикал сияқты бірдеме жазып бастадық сөйтіп
не қызық бірдеме басқаларға ремикс жасап сөйтіп сөйтіп давай вообще типа альбом қылып шығарып тастайық мынаны деп сөйттік
сосын бір мхм он шақты өлең жиналып қалды
сөйттік те ы шығарайық дедік
сосын барып менде не жоқ болды да как бы псевдоним жоқ болды ол кезде мхм
сосын барып ойлап ойлап тұрдым да бір кезде что то маған сондай бір идея келіп қалды желтоқсан деген мхм
негізінде көп нәрсе сондай бір менде бір бір моментте пайда болатын бірдемесі бар негізінде келіп қалады просто
желтоқсан деген мен үшін желтоқсан деген әдемі естілетін сияқты болды
сосын барып бір ііі әркім одан мағына таба алатын сияқты болды
желтоқсан деген кезде адамдар бәрі ойланып қалады негізі
әркімде бір әр түрлі ассоциация болады деп ойлаймын негізінде
сондай бір қызық идея болды
сөйтіп короче мен жел сосын бүйтіп тоқсан деп санмен жазып бүйтіп жел сосын тоқсан жазып сөйтіп ііі шығарып жібердім бірінші басында
сөйтіп короче сонда сенің бірінші альбомың қорғасын емес қой басқа альбом болыпты ғой алдында
альбом болғанда ол манағы инструментальдік инструментальный альбом ғой ммм
и то ол да өзіміз кустарный методпен просто в контактіге жүктеп жібердік болды ааа
өзіңнің алдында жазған өлеңдерің бар ма қазір әзір әлі де өзіңмен бірге
бұрында кішкентай кезіңде жазған өлеңдерің
ааа дәптерлер бар иә
оларды шығаруға қалай қарайсың
жақсы ән шықпайды жоқ жоқ па
өзім де оқимын ау ыыы манағы ескі дәптерлерді айтамын да ммм
қазір осы жақында негізі тауып алдым мен бір жерден мхм ііі
оказывается бір жерде жатыр екен оларды мен жоғалып кетті деп ойладым ііі
оқып қарадым ішіндегі заттарды жалпы қызық қой енді ол кезде подростковый не байқалады да кәдімгідей
мынадай максимализм байқалады сосын барып андай наивность бар да андай сондай
ііі андай подростоктардың нелері ойлары
бірақ дегенмен оқыған кезде андай бір сондай бағыт қуат андай бір оптимизм сондай байқалады да
содан оқып тұрып күлесің негізі
оказывается бір қызық қызық ойларым болған екен ғой деп ойлап қоясың
мүмкін кейін мемуар жазған кезде шығарасың
әлде ешкімге көрсетпейсің бе
құдай білсін ол қалай болып өзгеріп кететінімізді
мүмкін шығарғым да келіп кететін болар иә иә
мүмкін қазіргі жасөспірімдерге қызық болатын шығар сенің көзқарастарың
мүмкін мүмкін мүмкін
сол жаңағы сұрағым неге желтоқсан сені шақырған кезде ең бірінші ең бір үлкен сұрағым сол болған еді неге желтоқсан деп
сенің айтқаның дұрыс негізі әркім өзінше бір мағына табады
мен сол ыыы сенің псевдоним ы жауабын кейбір өлеңдерінен байқадым
ыыы кейбір адамдар мүмкін ойлайды сен желтоқсан айында туылдың ба деп соны түсіндіріп өтсең
ііі ііі мен желтоқсан айында туылған жоқпын
ііі ол бұған байланысты емес
і негізінде ііі енді желтоқсан әрине немен тәуелсіздікпен байланысты да негізінде
тәуелсіздікпен байланысты сол типа дух қой андай еркін еркін дух еркін рух сияқты ғой еркін музыка ма еркін ойлау соған байланысты
екіншісін атмосфера ғой жалпы енді желтоқсан желі манағыдай
ызғар бар сосын барып салқындық бар да андай көк түстер бар ғой көк немене суық түстер сол
ы желтоқсан ойлайтын болсаң сондай ғой суық түстер көкшіл ме сосын ызғар
жалпы айтқанда не комфортно бірақ шыншыл сияқты ма сондай бір ассоциациялар келеді өзіме андай ммм
сол музыкаға да сондай затты бергім келеді де мен жалпы ыыы
шыншыл болса деймін сосын барып манадай еркін болса деймін өзімнің музыкам мхм
сосын барып ыыы бойым анадай жеңіл жеңіл темаларға темаларға беріліп кетпеу сияқты өзімнің де бір рамкаларым бар да
білмеймін бір желтоқсан деген атпен андай бір жеңіл өлең шығару әлде бір андай нелепо өлең шығару
жоқ ыыы мағынасыз жоқ махаббат дегенді жеңіл деп санамаймын
махаббат темасы жақсы тема ғой білмеймін ііі
сұрағаным өйткені көбінесе әншілердің ііі айтатын әндері тек қана сол махаббат сезім көбінесе сол ыыы
одан әрі кетсе достық мхм алайда сенің өлеңдерің мысалға жан жақты
енді жалпы қай тақырыпты әндетсең де ыыы барлықтары сол сенің жаңағы желтоқсан деген атыңа тура келіп тұрады да
мысалға ыыы қандай өлеңіңді айтсақ болады мысалға сексен сегіз қырық сегіз мхм
ыыы алдында мен негізі сол сексен сегіз қырық сегіз дегенді не екенін түсінген жоқпын мхм
бірақ сен ы ғарышкер каналында ы концерт бердің иә мхм лайф концерт болды иә
сол кезде айттың сексен сегіз қырық сегіз деген эверест дедің бе мхм иә
мана шың ғой эверест иә жалпы әлемнің еңбек нүктесі ғой
от болады күкірт барда
арман бар адам барда
көмек бар құлағанға
шындық бар тыңдағанға
өшкен сәтте бүкіл шамдар
құлағанда бүкіл хандар
жоғалтқанда мәнін сандар
бағыттал мен тұрған жаққа
сексен сегіз қырық сегізден әлдеқайда биікте сезімдер

жауапсыз оралыңдар көгершіндер көгершіндер
мені батырма бұл үрейге жауап бер жауап бер жүрекке
сол ы өлеңнің өзінде мысалға ыыы бұндай ы биік сезімдер туралы әндеткен өзінде мысалға
ыыы сөздер мысалға ы құлағанда бүкіл хандар жоғалтқанда мәнді сандар
бағыттал мен тұрған жаққа деген ыыы сол әндерінің өздерінің сөздері мысалға андай желтоқсанның салқын ызғары секілді
ойлаймын да сол менің ойымнан тура шықты негізі сенің псевдонимің
ең ііі негізі танымал болған әндердің ішінде ең бірінші шыққан ән қайсысы және жалпы өзің ыыы әндеріңнің арасында қай әнді ыыы айтқанды ұнатасың
немесе ең мықтысы деп білесің
триумф твоего творчество дейді шығармашылығыңның триумфы қайсысы деп ойлайсың
осы уақытқа дейін вообще ана шығармашылық жөнінде айтайын ыыы
мына қалай басталып кетті негізінде сол айтқанымдай жаңағы желтоқсан деген псевдониммен айттым ағамызбен инструментальный альбом шығады деп мхм ол екі мың он төрт болу керек если шатаспасам екі мың он төрттің жазы болу керек
мхм сөйтіп біз шығардық содан кейін барып мен қайтадан университетке турцияға кетіп қалдым түркияға кайсериге
сөйтіп бардым да мана бірінші өзім ана вокальный бір өлең жаздым әнін жаздым сары күзден алатын сары күз деп аталатын әнін жаздым
содан кейін барып мынадай енді оның сапасы жағынан онша жақсы емес
бірақта енді ол кезде манағыдай ғой энтузиазммен бір шығару шығарғым келді қатты манағыдай ішімнен сондай бір порыв болып тұрды
шығару керек болып тұрды маған жаңағы өлең дайын болып тұрды соны жаздық шығардық
сол жалпы бірінші манағындай вокальный полноценный ән сол сары күз деген ән шықты екі мың он төрт болу керек он төртінші жылы мхм иә
сөйтіп шығардық бұнда енді ондай қатты бір не болған жоқ
бірақ та бір адамдар өзінің пікірлерін айтып бастады да кішкене қызық болды
бірақ і ешқандай таралу болған тек қана в контактіге салдық
мхм сол жалпы бірінші ән болды
содан кейін барып мен ііі жылына бір бір екі әннен просто шығарып жүрдім бар ғой одан кейін там екі үш ән шыққан сияқты
турцияда жүрген кезде қиын болды маған манағыдай менде не болған жоқ манағындай микрофон болған жоқ ыыы запись жасайтын жер болған жоқ ыыы
жатаханада тұрываттым сонымен уақыт та болған жоқ студент болып жүрген кезде
бірақ та ыыы әрдайым менің ойымда болды да ол манағыдай музыка мен просто сөз жазып жүрдім ол кезде опять манағыдай
сөз жазатын болдым ырғақпен немен диктофонға просто жазып қоямын
сөйтіп сөйтіп жиналып жүрді өлеңдер әндер
подкаст көңіліңнен шықты ма
файдюби ұсынатын барлық эпизодты фейсбук инстаграмм спотифай в контакте әлеуметтік желілері мен ютуб телеграмм яндекс мюзик арналарынан таба аласың
жаңа шығарымдылармен мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
толығырақ ақпаратты файндюби нүкте ком сайтынан таба аласың
сөйтіп мен ақыры там микрофон аламын деп жүрдім әне аламын міне аламын деп жүрдім сөйтіп ақыры алған жоқпын
сөйтіп ыыы оқуымды бітіріп қайтадан атырауға келдім
сөйтіп мен ііі бір бір ай жарымдай бір жарым айдай мен неде болып қалдым жұмыс іздеп жүрдім де мана келдім үйге мхм жұмыс іздеп жүрдім сөйтіп жүрдім
сол кезде үйде мана ағамның кішкентай студиясы болды
ыыы микрофон тұрды ну запись жасауға болады да короче жасауға болады оңай үйде отырып просто
сөйтіп отырған кезде біз эксперимент етіп сол кезде ұнатып едім деген ән шықты сосын барып бірінші әндерімнің бірі сол ұнатып едім ммм
сосын барып келіп жазғанда уже жаңа қалай айтсам болады уже бір ііі жаңа уақыттың да уже жаңа бір ііі қадамға шықтық жаңа бір уровенге шықтық деп ойлаймын сол кезде мхм
ііі шығарма деген біреу иә жаңа деңгейге шықтық деп ойлаймын
как раз сол кезде бір үлкен бір қозғалыс басталды да
сөйтіп манағыдай шығарма деген ән шығардым
оны да ешқандай нелерде жоқ андай платформада просто мына в контактіге
ұнатып едім деген де солай
сосын тұрдым да жылтырықтар деген әнді жаздым
ол тез жазылды өте
сөйтіп просто мен кешке келіп отырдым да сол жылтырақтар дейтін әнді жазып тастадым
сол қатты ұнады да өзіме андай күшті болып шықты кәдімгідей бар ғой
андай мен жылтырықтар деген әнді бір ііі бір әңгімені сторитиллинг бар ғой сондайды жасағым келді де негізінде
бірақ та именно андай сторителлингті андай рэп форматта емес эн форматында жасағым келді
мысалы біздің қазақта қиссаларды нелерді жырларды тыңдап қарасаң мхм ол дейтін бір үлкен бір оқиғаны айтып шығады ғой эпостарды мысалы домбыраны отырады иә иә бір күндеп жырлайды да мхм
адамдар неге ол құлақ түріп отырады бәрі тыңдайды оны себебі оны бастан аяғына шейін бір оқиғаны баяндап береді де мхм
сол бар бір жағынан ііі манадай боб дилан сияқты адамдар
сосын барып жалпы мына не де хит хоп та да мысалы сторителлинг деген нәрсе бар ғой мхм
жалпы сол нәрсеге қатты қызықтым сол нәрсеге бір қол жеткізгім келді жалпы
ыыы сөйтіп жылтырақтар дейтін әнді жаздым сондай идеямен
жалпы от жылтырақтар деген әнде менде өзімде бір мақсат болды да осындай бір оқиғалар осындай бір қыз бар ііі соны мен жеткізу керекпін деген сияқты мхм не болды
соны сөйтіп жаздым шығарып жібердім желіге мхм
сосын тұрды да бірнеше күннен кейін манағы сол бір кез дейтін ііі рэпер бар білесіз бе білмейсің бе
сол бір кез иә естігенім бар мхм иә вот
сонымен как раз біз ана сары күз сары күз деген ән дедім ғой мхм сол сол әнім шыққан кезде мен сол жігіттермен таныстым жалпы
сол бір кез деген бар өздерінің іш пысқанда дейтін нелері бар топтары бар сол сол танысқанбыз
бұрыннан да короче сөйлесіп жүреміз андай ыыы просто әңгімелесіп дос дос болып деген сияқты желіде бірақ сетте
сөйтіп сол бір кез деген жігіт мана жылтырақтарды естіп қалады да
ол кезде оның үлкен ммм нормально аудиториясы болды да уже инстаграмда оның тыңдармандары көп болды
соны тұрады да жылтырақтарды алады да ол өзінің инстаграмына салып жібереді просто
видео өзі видео жасайды астына сөзін жазады да бір қыздың бір несін салып қояды мхм атмосфераға келетін примерно видео салады да үлкен пост жазады короче
мен осылай осылай қазақстандағы там өзіме ұнайтын артист бар осылай осылай желтоқсан там мағынасы күшті там бүйтіп бүйтіп ну короче мақтап жазып жіберген енді
керім мақтады да сөйтіп салып жіберді и короче содан басталды барлығы
уже сол бір кездің тыңдармандары ананы тыңдады да бәрі маған өтіп бастады
менде ол кезде инстаграмда вообще там он подписчик болған ба мхм
сөйтіп уже бір бір аптаның ішінде бөлісіп бөлісіп адамдар там бес жүз алпыс подписчикке жетіп қалды сразу мхм
қан шапты басқа айнала кетті бұлдырап
қалай сезіндің өзіңді тапқанда шыны шөлмек түбінде жалғыздықта еее
қыз ойлады жылтырақты алтын деп иә иә
қалағаны тек аппақ көйлек иә аппақ көйлек иә иә иә иә
қыз ойлады бәрі оңай болады деп көзбен атамын тек деді иә иә бәрі
әкең саған асықпа деді неге ойларың жырақта үйден
неге ойларың жырақта үйден
неге ойларың жырақта үйден
неге ойларың жырақта үйден
содан басталып кетті сосын барып көбелектерді шығардым
сосын там біреулер хабарласып бастады уже сенікін типа андай платформаларға салайық бүйтейік сөйтейік деп ммм
сөйтіп сөйтіп қазірге шейін жетіп қалдық
бір бір жылдың ішіндегі оқиға ғой
жалпы ол ана жылтырақтар деген әнді мен екі мың он сегіздің декабрінде шығардым сол желтоқсанда шығардым екі мың он сегіздің мхм
жалпы тез болып кеткен сияқты
жалпы табысқа алып келген жылтырақтар десей иә иә жылтырақтар
соны иә ұзын сөздің қысқасы жылтырақтар сол ы бір жаңа бір нені бастады ғой
иә өте керемет ән иә рахмет
ыыы ал өзен лэйбліне сен қай уақытта кірдің
сен сол лэйблдің ішіндегі әншілердің бірі емессің бе
өзен деген ііі өзен деген негізінде лэйбл деп атау атау дұрыс емес сияқты негізінен
олар өздерін дистрибьютор есебінде позиционировать етеді
жалпы ыыы олар неге араласпайды мана шығармашылық процеске әлде короче дымға араласпайды олар
ммм тек қана олар мына материалды қабылдайды да бүкіл платформалар жасалады
олардың жалпы функциясы сол
жалпы енді бірақ жігіттермен араласып тұрамын
өте үлкен жұмыс жасалады деп ойлаймын жалпы мхм
олармен қашан ыыы так жалпы сол кезде негізінде желтоқсанда жылтырақтар шықты ғой
сол кезде как раз оларды ы уже манағыдай азиятулла азиятулла жазып бастады сөйлесіп бастадық ол кезде өзен болған жоқ
сөйтіп сөйтіп ііі жалпы хабарда болдық та біз мхм всегда
сосын барып бірінші нені өлеңді ііі июньде шығардық
июньде мына бойтұмар дейтін ән шықты әуен дейтін дуэтпен
сонда олар біріншіні мына саундтрекпен неден өзеннен шығарды
вот сол кезден бастап өзенмен анадай уже андай ы деловой қарым қатынаста болдық деп айтуға ммм
жалпы сенің әндеріңде махаббат ы табиғат әсемдігіне сүйсіну деген ыыы өте әдемі сөздер бар әндеріңнің ішінде
ыыы оған қоса ыыы қалай айтсам
кішкене бір наразылық секілді сын тегеуірінді ііі әрине патриоттық бірақ сонда да бір сын тегеуірінді тақырыптар бар
осындай кең және ммм ауқымды тақырыптарды қымтап сөздер жазу жалпы қиын емес пе шабытың да қайдан келеді
қалай дүниеге келеді осындай әндер сол туралы айтып кетсең
олардың арасында мысалы алысқа бар тағы да иә мхм рахмет рахмет
жоқ ііі жалпы енді ммм кейде ііі
негізі мен манағыдай түркияда оқығанның пайдасы болды деп ойлаймын
анадай шетелде жүргеннің вообще
шетелде жүрген кезде керісінше бір андай өзіңнің неңе деген бір сағыныш сосын барып бір сүйіспеншілік пе сондай бір ну сондаймен байланысты бірдеңе пайда болады
жалпы тілдің де ерекшелігін сезініп бастайсың
бірақ та енді мен жалпы қазақстанда болғанда да мен бір одан алыс болдым деп айта алмаймын
бірақ та шетелде жүрген кезде ол ұлғайтып жіберді деп ойлаймын да ол манағы сезімдерді махаббатты қазақшаның қалай естілетінін
ііі шабыт енді білмеймін шабыт шабыт деген нәрсе өте қиын нәрсе негізінде
бірақ та ммм мен андай нәрсе жасағым келеді де негізі әлі де оған ұмтылып жүрмін
ы дисциплина арқылы ыыы шабытты шақыру деген сияқты мысалы
күн сайын күн сайын белгілі бір уақытта осыны жазумен айналысу деген сияқты

сөйтіп ммм негізінде мүмкін бірақ кейде кейде бітеліп қалады кәдімгідей
кейде дым да шыққысы келмейді дым да шықпайды да
сондықтан ондай кезде меніңше көп қинамай өзімді просто кішкене бір тоқтатып пауза алу керек деп ойлаймын ммм
ііі енді ол неге байланысты өзің ішіңнен сезіледі оны андай ішіңнен келіп тұрады бір нәрсе кейде бір ішіңнен кәдімгідей шыққысы келіп тұрады
ондай кезде именно жазып тастау керек ал
телефонға болсын бір қағазға болсын енді әр кезде әртүрлі шын айтсам
ыыы енді мана да айтқанымдай кейбір өлеңдерді мен манадай бір оймен жазамын да мысалы мындай бірдеме жасағым келеді мен мындай бірдеңе айтқым келеді мен осыны жайында жазу керекпін деген сияқты ой келеді де
а кей кездерде ол өзімен өзі шығады да
просто анадай музыканы тыңдаватамын да мынадай сөздер өзімен өзі келген сияқты болып табылады да
сөйтіп короче сезіледі
короче түсініксіз оны түсіндіру қиын сияқты
бірақ енді өзімнің мақсатым жалпы сол да манағы күн сайын белгілі бір әлде күн сайын емес мысалы аптасына там бірнеше рет белгілі бір уақытта тәртіппен жасалған мысалға
себебі мана жазушыларды нелерді қарайтын болсақ олар көбінесе сондай бір немен жұмыс жасаған да графикпен тәртіппен
негізгі сұрап жатқаным ыыы мхм ыыы сенде ыыы алысқа деген өлең бар

жоқ жоқ жоқ ыыы ауытқып жатқан жоқсың дұрыс барлығы ыыы
мен енді келе жатырмын өзім ііі айтайын деген сөзімнің түбіне ііі
алысқа деген өлең бар ыыы сол өлеңді тыңдаған кезде менің ойыма бір ііі ой келді де
ііі негізі жалпы қазақстанда әлеуметтік саяси енді кішкене саяси да бар енді жалпы бірақ көбінесе әлеуметтік халықтың ыыы жағдайы ғой
халықтың жағдайы емес енді халықтың ішінде болып жатқан қазіргі ойлары дегендей
қобалжыған андай сезімдер ыыы соны бір ііі жақсы көрсеткен секілді болып көріндің
сол кезде ойлағаным ыыы осындай тақырыптарды көтеретін ыыы өнер адамдары бізде өкінішке орай бір қолдың саусақтарымен санауға болатын секілді
ыыы сонда ең бірінші рет естіген кезде мынау не деген жүрек жұтқан әнші деп ойладым шыны керек
сонда ммм осындай ыыы мысалы терең ііі сөздерді жазуға не уәж болды
қайдан шықты осы алысқа деген өлең соны сұрағым келген
ііі жалпы енді осы білмеймін осы қоғамда өмір сүріватқан соң бәрін көріп жүрген соң
қай оқиғадан кейін ы туылған дүние
соны білгім келіп еді де өзім так
қай оқиғадан кейін так ол ыыы шын айтсам қазір есімде жоқ
бірақ ыыы негізінде оқиға болғанда менде ол андай белгілі бір түрткі қажет етпейді деп ойлаймын ондай тема жазуға ше ааа
ыыы бірақ қазір негізінде более не болып бастадым да андай ыыы более мынандай спокойно болып бастадым ол темаларға байланысты
бірақ кішкене бір екі жыл бұрын мен қатты не болдым да андай ііі резко оппозиционный настройно болдым сондай ііі
сол жалпы
а негізінде манағы тақырып бір тақырып ол манағы балықтар болды да жайықтағы балықтар иә иә иә сөздеріңнен байқадым соны
ііі жайық жайық өзенде не балықтар балық қырылып қалды негізі өте көп балық қырылды
ы неше короче бірнеше жүз жүздеген тонна балық просто мына жайықтың жағасына бүйтіп і қалкып шығыватты бар ғой
мынадай бекіре бізде атырау балық бар бізде манағы бекіре ііі өсіретін ііі икра шығаратын ыыы иә иә зауыт бар ғой
манағыдай бұл балықтарды өсіреді сосын икрасын алады анау мынау
бассейндер бар вот сол бассейндегі бүкіл мана бекіренің бәрі қырылып қалды
жалпы маған сол қатты үлкен бір не болды да андай серьезный проблема болды
жайықтың бір біз үшін кәдімгі өмірдің көзі ғой енді біз су ішіватырық одан
біздің баяғыдан бері балық аулаған атыраудың жалпы несі ғой
м кәдімгі тіршіліктің көзі де біз үшін
мен өзім білмеймін жайықты қатты жақсы көремін
соңы қатты бір ойландырып жіберді
еще ойландырып жібергені ол жайында ешкім айтпаған да мысалы
просто жаңалықтан бір екі бір екі адамға өте шықты
сми де ешқандай айтылған жоқ ол жайында
ал былай қарасаң ол үлкен проблема да ііі
сосын барып ыыы соттар да расследование өте жай жүріватты
оны енді енді шешті негізінде и то короче түсініксіз біреулерді отырғызып жіберді просто
андай меніңше дым қатысы жоқ адамдарды отырғызып жіберді де
оны соңына шейін шешілген жоқ негізі ол мәселе
неліктен өлгенін ақыры ешкім дұрыс дәлелдей алған жоқ менің білуім бойынша
сондай бір андай немқұрайлы қарым қатынасты көрген кезде ашынып кетесің де
қазірдің өзінде айтыватқан кез қайтадан кішкене не етіп кетіватырмын
жараңды қайтадан қаздым ба кешір
иә сол сияқты сол сол тақырып бар сөйтіп сөйтіп мана жинала береді ғой бір ойлар келе береді
сосын жаза бересің ол жаңағы сен айтқандай
осы жалпы енді қазақтың өмірі арпалыс қой негізінде
сондай қарапайым халықтың өмірі арпалыс та сол алысқа арпалыстан деген сол ғой
енді кішкене бір адамдардың андай арқасын кеңге салып бір і өздері үшін ііі өмір сүретін бір уақыт келе ме деген сияқты ғой
менде жоқ сұрақтарға
менде жоқ сұрақтарға берілген жауаптардан
маған не кіріп шығар
менің білетінім аз
тәуекел маған жолдас сондықтан ііі
бәлкім қалды өте аз
бәлкім шыңға қалды тек бір қадам
мен артқаны ұмытқамын
сондықтанда сенімдіміз
біз жетеміз біз жетеміз алысқа иә
алысқаным қаншама
сол бір арпалыстан негізінде қазақтар ондай арпалысқа берілмеген ғой негізінде кең
бұрын мал болды өзінің жері болды сөйтіп короче өздері үшін анандай ойланып қойып біздің музыканы да тыңдайтын болсаңыз иә спокойно ғой
ешқандай ешқайда асықпайды не етпейді
біз сондай халықпыз да негізінде
көшпенділер негізінде сондай ғой ешқайда асықпайды жайлы қоңыр бір ойланса иә иә сол ғой иә
ал ал қазіргі қазақтың өмірі ол арпалыс та
біз сол деп ойлаймын да жалпы менің сол ішімдегі может қаным соған қарсыласады да мұндай арпалыс болмау керек қой деген сияқты
сол ол біздің табиғатымызға қарама қайшы арпалысу иә иә ммм
жоқ енді конечно ритм өзгеріватыр оған да қарсыласуға болмайды
бірақ хотя бы бір анандай ммм ііі нервно спокойно болса екен бірақ
білмеймін біздің халықта бір андай қалай айтсам болады невроз сияқты бірдеме бар сияқты барлық адамдар бір түрлі
әлде білмеймін менің қабылдауым солай ма бірақ менің сондай бірдеңе солай сезем де именно қарапайым халықтың ішінде
енді қарапайым халық ыыы өмір сүру үшін күнделікті күндерін көру үшін арпалысады амал жоқ енді иә иә иә сол ғой иә
содан құтылсақ па деген ойда иә
негізі мен қазір айтып отырмын бірақ та менің андай памятім андай қатты бір андай нелерге жақсы емес те мысалы мен айта алмаймын андай қандай ой болғанын не болғанын
бірақ та енді қандай жағдайларда жазғанымды деймін де жалпы
бірақ та енді жалпылама ойың сол ол жаңағыдай иә иә үлкен ойлардың жиынтығынан
просто белгілі бір жақсы уақыт болса егер подходящий уақыт болса сен жақсы нәрсе шығып кететін өзінің несі бар сондай
главное қолға қалам алу керек сосын жазу керек короче
ары қарата өзі бола береді ғой
сосын миды жақсы информация ұстау керек деп ойлаймын да жалпы
ойыңа келген ойларды айтасың ба иә иә иә
жалпы сен жаңа жайықты туралы айтып жатқан кезде ы тағы да бір әдемі өлеңің бар ыыы жайық жағасында деген
сол өлең жайлы жайықпен жүздескенде
иә жайықпен жүздескенде иә мхм ііі
сол ол мен жайық ол қызық жалпы мен жайық жайында өлең жазғым келді сол
жайықты бір андай әндетіп бір сондай бір күшті ән жазғым келіп жүрді көптен бері
ыыы бірақ мына жазған жазып көргім келген кезде бір онша емес нәрселер шығып қалып жүрді де менде
онша емес нәрселер шығады сөздері лайықты емес сияқты болып көрінеді де мына тым жеңіл сияқты болып
сөйтіп қоя салдым мен ол теманы
бірақ та бір күні маған мұхтар шахановтың кітабы бар кішкентай ммм ішінде өлеңдер жинағы мұхтар шахановтың
соны оқыватқан кезде жайықпен жүздескендер деген әніне тап болдым
сөйтіп қатты ұнап қалды сөздері нелері мұхтар шахановтың сол өлеңдері сол ммм
соны тұрдым да жаңағыдай бір мотивке салып әндетіп сөйтіп орындап көрдім
күшті шыққан сияқты болды
сөйтіп сөйтіп ары қарата дамытып дамытып өте әдемі әнге жасап жібердік иә мұхтар шаханов
негізінде мына жерде білмеймін қалай болғанын бірақ та біз мұхтар шахановтан рұқсат алған жоқпыз негізінде
ол енді қаншалықты дұрыс екенін қате екенін біле алмаймын
бірақ та біз онымен байланысқа шығып шыққымыз келді жалпы белгілі бір анау арқылы мынау арқылы жазып та көрдік
онымен болмады сондықтан да енді шығардық
бірақ та бар жерде жаздық ол жерде автор платформаларда бүкіл жерде мұхтар шаханов деп мына сөзін жазған деп жалпы белгіледік бар жерде
сосын жалпы интервью интервью болғанда өткенде өзенге подкастта интервью берген кезде де қазірде де жалпы
ну кез келген адамға болсын айтып жүруге тырысамын да жалпы мұхтар шахановтікі екенін ііі
қатты ренжімейді деп ойлаймын енді
мен де қарсы болмайды деп ойлаймын өйткені ііі ән шын шынымен әдемі шықты ыыы
сонда осы жайықпен жүздескенде ііі мұхтар шахановтың әні қалғандары барлығы өзіңдікі
мұхтар шахановтікі сөзі иә сөзі мұхтар шахановтікі сөзі сөзі иә мхм
сәлем ұлы жайығым
толқынына кім салмады қайығын
кім шертпеді саған келіп шаттығын
кім жумады саған келіп айыбын
сәлем сәлем жайығым
сәлем сәлем сәлем сәлем сәлем сәлем
ұнатып едім дейтін ән бар
ұнатып едім деген әннің бірінші бірінші бөлімі ол жаңағы бір кезінде біз жалпы мына мектеп кезінде гитарамен өлең айтып жүрген кезде бір ән болды манағы
ұнатып едім сенің қара көзіңді
иә жаңағыдай жеңіл сондай ән де бір
соны мен жаңа бір мотивке салып сөйтіп әндеткен болатынмын ұнатып едім деген әнді
мен ол мен оны бір атын ұмытып қалып тұрмын мұрат тынышбаев па сол кісі орындайды екен жаңағы әнді жалпы
сосын мен мұрат тынышбаевқа жаздым осылай осылай мен сіздің әніңізді қолданыватырмын рұқсат па деп
ол кісі маған жауап берді
мен ол сөздің авторын а мен ол сөздің авторы кім екенін білмеймін дейді мен де соны іздеп таба алмадым
ол манағыдай көше әні сөйтіп андай халық әні болып аталып кеткен
оның авторы кім екенін білмейді қаласаң ала бер деді короче менікі емес ол мхм
сосын менде былай іздедім былай іздедім оның авторын таба алмадым
сондықтан да енді жазып жібердік сөйтіп білмеймін авторы кім екенін
сөйтіп халық аузында жүрген ән болып тұр ғой енді не болса да мхм
ыыы қалғанының сөздері бәрі менікі иә
жақында дегенмен альбомың шықты құтты болсын
шын жүректен қуандым альбомыңды көріп ыыы альбомның аты да ы әндері де ішінде тыңдаған өте керемет
сол альбом жайлы айтып кетсең
ыыы кішкене қорғасын деген аты неге негізделген
ыыы негізінде ана ммм біздің не де кайсерде оқыватқан кезде ыыы санжар керімбай ы мұхит төлеген деген сияқты кісілермен таныстым
олар докторантура оқыватыр еді сол кезде
жалпы і санжар керімбай да мұхтар ііі мұхит төлеген де ол кісілер ііі не кітап жазумен айналысады
отбасы хрестоматиясы дейтін і кітап несі бар андай группа бар топ кітап жазады
анандай неге байланысты ііі дәстүрлерге байланысты ммм мына жырлар қиссалар ыыы
сосын барып суицидке қарсы логотерапия дейтін психологиядан несі бар мхм ііі мектебі бар
жалпы сондай кісілер де маған қазына ғой жүрген кәдімгідей әңгімелері нелері біз соны үйлеріне шақыратынбыз біздің студент болып жүрген кезде бешбармақ бірдеңе пісіреді сөйтіп барасың үйлеріне
сондай кезде ііі көп әңгіме айтады да жалпы олар манағыдай ұзақ отырып кәдімгі тарқатады ғой бәрін
тарих тарқатады аңыз әңгімелер көп айтады
сондағы жалпы айтатыны ы мына шәкәрімнің өлеңдерінде қателеспесем жаңағыда айтылады да ыыы
шын манағы адам баласының кеудесі мына не бар ғой асық бар емес пе
асыққа не құяды ғой ммм қорғасын құяды ғой ауыр болу үшін
сол кезде манағыдай онымен күшті ұшады күшті атылады асық
сол манағы сол асық сияқты адамның кеудесіне қорғасын құйып қойған сияқты манағыдай ауыр болу керек дейді де кеудесі
ол жаңағы ол ауырлық ол салмақ жаңағы жауапкершіліктің салмағы дейді де
жалпы манағыдай сондай бір жауапкершілік арқалап жүреді дейді де бәрі
бірақ оны ешкім сезінбейді дейді
бірақ та шын жаңағыдай кішкене өзін өзі дамытқан бір рухани бір ы бір деңгейге шыққан адамдар сол мана қорғасынды сезінеді дейді де кеудедегі
сол жалпы ыыы солай деген маған қатты ұнайды негізінде
бүкіл адамдар мана жауапкершілікті өзінің манағы қоғам алдындағы вообще өзінің алдындағы сондай бір жауапкершілікті сезініп жүрсе білсе манағы біздің қоғам әлдеқайда жақсырақ болар еді деп ойлаймын
жалпы қорғасын деген атаудың шығуы негізі сол жерден шығады да манағыдай мхм
мен негізі үндемей отырғаным өте қатты ыыы таңғалып мағынасының тереңдігіне таң қалып отырмын шыны керек менің
мұндай деп ойлаған жоқпын
қорғасын деп ауыр деп ну дегенмен иә түсіндіре алдың
сөз таппай қалдым ғой сондай бір сондай ма иә
енді сол жалпы менде ой бір қалып қойған да ойымда
негізінде мен көп ойланып жүрдім жалпы альбомның атын қалай қоямын көп ойланатын адам екен
көп ой қатты ойландым шын айтайын иә
андай еще андай ғой ол нәрсе альбом жазыватсың еще паралельно мида тұра береді де ол нәрсе сұрақ бар ғой манағыдай альбомның атын қалай қоясың деген сияқты бар ғой альбомның атын қалай коясың
альбомның атын еще паралельно ойлана бересің ойлана бересің сол ойлана бересің
сол бір күні сондай жауап келді қорғасын деп қоямын деп
сосын жалпы сол манағы әңгімелер бәрі есіме түсті қорғасын деген білмеймін күшті зат
еще қорғасынның андай да несі бар ғой ыыы не аты андай көз тиген кезде ішіне мана адамның басына нетіп бір ыдыс ұстап тұрады да қорғасын құяды ғой
ондайды білгенсің бе
естігенім бар иә иә
қорғасын сені қорғасын деген сол ғой
көз тигеннен қорғайды дейсің ғой
қорғасын сені онда ыыы
сол сенің өлеңдеріңді тыңдаған кезде жаңа да айттым әндеріңде махаббат та бар табиғат әсемдігі де бар сын тегеуірін бар жаңағы сен айтқандай жауапкершілік секілді ыыы
ыыы ы бір ашынған бір наразылық секілді бар адамдарды бір сен айтқандай жауапкершілікке шақыру секілді
бірақ дегенмен қай тақырыпты әндетсең де музыкаң өте атмосфералық шын
өзіңнен сондай і ол атмосфералық мысалға мен көбінесе сенің музыкаң және ііі өзің дауысың жөнінде әндеріңнің дыбысталуы деп түсінемін
мен енді өзім музыкант емеспін қалай түсіндіріп жатқанымды түсінесің бе түсінбейсің бе
дегенмен сол дыбысталуын осындай күйге қалай келтіресің
ерекше өзіңнің ы білмеймін өзіңе ғана берілген дара қабілет пе әлде машықтанып жасалған дүние ме
келтірдің бе ол практикамен келді ме соны
біздің ең жақсысы негізінде қазіргі кезде қазір кішкентай оборудованиемен манағыдай бір ноутбукпен манағыдай ойыңа келген нәрсені жасауға болады да негізінде егер де қатты талпынсаң
жалпы мына жерде не ғой демократизация музыки дейді ғой сондай нәрсе болып кетті де
қазір әр адам егер де өзің бір ііі бұрын қалай болды мысалы сен бір музыкальный образование алу керексің ол үшін ақшаң болу керек те сондай сияқты нәрселер ғой
мына еще бір музыка жазу үшін сен үлкен студияға бару керексің
оны шығару үшін мынадай лейблдермен обязательный контракт болу керек
қазір ондай емес те
қазір кез келген адам өзінің отырғызып алады да мысалы соған үлкен бір не де үлгі мысалы
жазады да ол анадай әлемдік деңгейдегі хиттар жасайды да мысалы сол сияқты біз біз просто жаңағыдай ғой біз просто көп звукпен көп жұмыс жасаймыз біз
ыыы жазамыз әртүрлі версиялармен жазамыз мысалы былай жазып көреміз былай жазып көреміз
сосын барып мысалы жайықпен жүздескен өзінің ііі үш версиясы бар мысалы
үш әртүрлі версиясы бар
сосын сол сияқты сосын барып анадай эксперимент қой өзіміз отырып ішін шұқи береміз мана программа бар ғой
просто звукқа түрлі түрлі эффекттер саламыз короче нені қозғауға болады соның бәрін қозғай береміз біз
короче не қосуға болады ішіне нені сондай сияқты ғой
ол енді музыка ал дауысың ше
а оны да келтіресің бе
дауысты келтіреміз ыыы сосын барып екіншіден сол манағы ііі істеп қарау ғой жаңағыдай попробовать
былай істеп былай айтып көресің былай айтып қарайсың алыс тұрасың айқайлап айтасың сыбырлап айтасың
сосын барып сондай сияқты ғой сосын эффект саласың үстіне оның түрлі түрлі заттары бар
бірақ та енді сол бір кезде сөйтіп бір күшті бір звук шығады сосын барып
ол енді басында көп соны жасап көрдік те біз
короче қалай айтсам болады уже қазір бір ііі белгілі бір андай жақсы чутье пайда болып кетті де
былай айтқан кезде жақсы шығады негізінде былай айтқанда әдемірек шағатын сияқты дегенде бірақ ммм ыыы жайлап жайлап бір ііі практикамен опытпен тәжірибемен келіватыр ғой жайлап жайлап
дегенмен әлде де сондай бір нәрсе бар да
біз былай айтып көрейікші қалай болады екен деген сияқты да былай айтып көрейікші себебі бізге ол не де в кайф бар ғой біз ол өйтіп сөйтіп уақытымызды өткіземіз сөйтіп бізге
мен жұмыстан келемін жұмыстан келгеннен кейін шаршап тұрсам да мен там студияға кетіп қалуым мүмкін
он екіге дейін болуым мүмкін біздің бірге дейін болып қалу мүмкінбіз
хотя мен айтқанмын да мысалы сегізде келіп онда шығып кетемін там ертең ерте тұру керек деген
олай емес мен шыға алмай қаласың сен бірге шейін екіге шейін отырып қаласың
сол ең бір ең несі мына қызығушылық қой мына любопытство интерес просто балалық интерес қой шынымен де мынаны былай істеп қарасақ қалай болады мынаны былай істесек күшті болатын сияқты деген сияқты
аналар қалай істейді екен осыны мынада солай ғой типа
енді әлде де мен звук жағынан да не жағынан да біздің жетіспеушіліктеріміз көп негізі менің ойымша
жалпы альбомның шығуы ы именно звук жағы дыбыс жағы ы жетпес жерлері көп деп ойлаймын
бірақ та бастысы сол манағыдай ғой біз ең акцент соған жасауға тырыстық именно сапа емес біз енді сапаны барынша көтердік
дегенмен бірінші планға біз манадай атмосфераны үйлесіп тұруын жалпы енді ойды жеткізуін сосын адамға тыңдауға ыыы бір приятно болуын соған акцентті соған қарата бұрдық қой негізінде
мен жалғыздықтан күтемін
керегі де жоқ көрерменнің маған

маған құдай береді
жылатқан уатқан кауантқан қуантқан сол
жылатқан уатқан қуантқан қуантқан сол жылатқан уатқан қуантқан қуантқан сол
жылатқанқан уатқан қуантқан сол
жалпы сені жанды дауыспен қашан тыңдаймыз
концерт беретін ойларың бар ма әлде қайда қайда ыыы ән айтасың
так жанды дауыспен мен ііі жалпы алматыда ғана концерт бердім так
алматыда мен ііі үш рет пе екен бір иә үш рет үш рет концерт бердім алматыда
енді өзім жеке концерттерім болған жоқ үшеуі де үшеуі де андай фестиваль сондайдың ішінде болды
біріншісі қазақ индимен алдыңғы жылы февральда болды
ыыы сосын барып говайрлмен ы маусымда болды
ыыы сосын барып осы қарашада өзен мен болды үш концерт болды
жанды дауыспен болды жалпы жақсы болды
енді осы карантин біткен соң бұйырса атырауда негізінде жасағым келеді бір концерт енді бірақ
жалпы концерт дегенде уже анандай бір артына инструментал жіберіп қойып үстіне айтып тастаған уже білмеймін бір ііі қалай айтсам болады қызық емес сияқты болып көрінеді де уже
сосын тыңдарманға да ол білмеймін онша қатты бір әсер бермейтін сияқты болып көрінеді маған
сондықтан бір андай живой бэнд жинағым келеді негізінде бір ойымда
қазір ол жайында
гитарист клавищник бас гитара полноценный группа жинап сөйтіп жасасақ деп
енді атырауда концерт болатын болса солай өтетін болар живой группамен жанды дауыспен
енді алматыларға ол ы бэндті апару қиын
сондықтан алматыда ондай концерт болады деп айта алмаймын пока
ал алматыға келуге жоспарларың бар ма
жоқ жалпы тек қана концертпен емес негізі ііі көптеген әншілер осы алматыда орналасқан ғой деп ойлаймын жалпы солай ғой
бірақ менің ондай жоспарым жоқ
мен осы атырауда әзірше жоспарларым бар ммм
білмеймін алматы алматы күшті ғой мен алматыны жақсы көремін тоже
алматының өзгеше бір өзінің несі бар бірақ та білмеймін маған бір онша қатты бір өзгеріс айырмашылық жоқ сияқты мен атырауда болсам не болады алматыда болсам не болады
мен атырауда қазір жанұям осында маған осында бүкіл жағдайым жасалған ммм
енді бүкіл болғанда жеткілікті андай күшті нәрсе бар да жеткілікті шарт жеткілікті дейтін нәрсе бар да
ол жеткілікті шарт дегеніміз манағыдай денсаулықтың жақсы болуы манағыдай тамағың нең болуы ұйқтайтын жер болуы сол жеткілікті шарт та
сол жеткілікті шарт болса адам кез келген нәрсеге қол жеткізе алады деген өзімнің бір нем бар да
өзімнің болғанда сол біреу айтты ұмытып қалыппын сол ұнап қалды сол
сондай да а егер де жасамайтын адамға ыыы қандай жағдай жасасаң да ол сылтау табады да бәрібір ол бірдеңе істемеуге
бәрібір оған бірдеме жетпей тұрады анау жетпей тұрады
оған там таныстар жоқ оның әлде уақыты жоқ он всегда солай ммм
ол соны адам маған бүкіл шарттарым жеткілікті
сондықта да ешқандай ешнәрсе көріп тұрған жоқпын тежейтін мені әлде кедергі көріп тұрған жоқпын
жалпы ы болашақта тек музыкамен ғана айналысу жоспарларың бар ма
негізі болады ма тек музыкамен ыыы тойларға бармай табыс көруге тойларда әндетпей дегенім иә
ііі менің өзімнің нем ойым қазір мен і мен жұмыс жасаймын қазір жалпы өзім мамандығым бойынша мен құрылыс инженерімін
бес күн жұмыс жасаймын және ііі музыкамен айналысамын
мен өзім ііі тек қана музыкамен ііі білмеймін қазіргі жағдайым сондай тек музыкамен айналыса алмаймын
себебі маған ііі әрдайым музыкамен айналысу маған ығыр болып кетемін де одан мен
маған кішкене стоп стоп болу керек мен басқа жұмыстармен айналысу керекпін сосын барып белгілі бір неде
бағана айтып тұрмын ғой мысалы мен өзіме график қоюға болады да осылай осылай мен осындай күндері музыкамен айналысамын деген сияқты
мен әрі қарата да басқа ы алаңдарда да өзімді дамытқым келеді
мен осы инженерия алаңында да музыкада да тағы да көп көп өзімнің идеяларым бар
сөйтіп ііі жан жақты дами бергім келеді тек қана музыкамен мен шектеліп қалған жоқпын шектеліп қалмаймын да деп ойлаймын алдағы уақытта ммм
бірақ жалпы мана айтқанымда да жалпы бірінші планда мынау екінші планда мынау деп айта алмаймын бәрін қатар жақсы көремін
сосын тек қана музыкамен табыс табу ыыы манағы сұрағың бойынша қазақстанда ол мүмкін негізінде
тауыватқандар да бар
алматыда да мысалы тек қана музыкамен өмір сүріп жүрген адамдар бар
ііі және онша жаман емес сияқты өмірлері
түсінікті қазір мына аудиторияға кеватыр ғой қазақ қазақша өлеңге қызығушылық пайда болыватыр сервистер пайда болыватыр мана стрим сервистер
концерттерге де уже бұрынғыдай емес қазір қазақша айтсаң да қай тілде айтсаң да сені шақыра береді ммм
алматыда менше там клубтар анау мынау платформа өте көп алматыда выступлениеге неге күшті мхм
айтып тұрғандай адамға тек манадай жеткілікті шарт болса болды жасаймын деген адамға любой жасай береді деп ойлаймын ммм
а жалпы сенің әндеріңнің ішінде ең ұнайтыны өзіңе қайсысы
бәрі ұнайды де иә
манағы ммм жалпы и андай ғой
ііі бір ойыңда бір сурет болады да жалпы
мысалы бірдеме жасардың алдында осындай болып көріп тұрасың ғой мысалы осындай болып шықса екен деген сияқты бір ойыңда бір сурет пайда болады да соған ұмтыласың жасауға
вот сонымен суретпен манағыдай шыққан әннің екеуінің бір андай ең жақын келгені ол сағат төртте деген ән де маған ммм
сағат төртте деген ән менің ойлағанымдай шықты да кәдімгідей
қалай ойладым оны қалай манағы суреттедім өзім ойымда мхм сондай болып шықты жалпы соған жақын болып шықты жалпы сағат төртте деген ән
өзі сағат төрттені өзім қатты жақсы көремін
басқа әндерім ренжімесін дейсің
қала тұман түнгі қала шамдарын жаққан
жалғыз тек жол ұзын жіңішке
қайта оралды жүрек қою көк түстерге
сағат таяғанда төртке оят тек шын түрлі шын түрлі
шам жанып терезелерден бірігіп тілейміз айырма деп үмітті
айырма айырма айырма айырма үміттен
айырма айырма айырма айырма үміттен
жалпы өзің орташа тыңдарманың қандай деп ойлайсың
қалай қалай көз алдыңа елестетесің сен тыңдармандарыңды орташа қалған кезде
көбінесе сол ыыы он сегіз бен жас жас адамдар ғой көбінесе сол он сегіз бен даже он жеті мен может он сегіз бен сол жиырма төрттің жиырма бестің арасындағы көбінесе қазақ тілді адам
көбінесе ол негізінде бір мен ше мен негізінде мен подписчиктерім ондай көп емес қой сондықтан да мысалы біреу жазылғанда да неткенде де қарауға тырысамын да маған қызық негізінде ше
қандай адам ы неге қызығушылық танытыватыр мхм ашық болса страничкаға керемін мысалы қараймын мхм ыыы
сосын білмеймін ііі көбінесі андай қалай айтсам болады
көздері ашық па
мысалға мысалы
сөйтіп айтуға сөйтіп айтуға айтамыз ба
иә сөйтейік енді көздері ашық жас
патриот жаңа иә жаңа буынды ғой иә иә вот жаңа буынды патриот сондай тілді жақсы көретін сосын барып ыыы
білмеймін бір түрлі ммм жаңашыл м сондай адамдар деп ойлаймын енді мхм
жалпы өзің негізі ы орыс тілде ән жазу ойыңда бар ма
әлде қазақ тілінде жазу ол сенің ы талмас позицияң ба
ыыы позиция болғанда негізінде иә мен қазақша жазғым келеді тек қана жоқ
орысша жазғым келмейді і орысша жазғым келмейді деп айтайын мхм
сосын орысша жазу да негізінде ііі кішкене ыңғайсыздау ма бірдеңе де маған тілді сезіну керек деп ойлаймын негізі кішкене
әсіресе ән жазған кезде
енді әрине біз орысша мен өзім сөйлеймін ғой енді бәріміз де бүкіл ақпараттың көбісін де орысша қабылдаймыз оқыватқан кітаптарымыздың жүз проценті орысша
дегенмен мен өзім тіршілікте ііі бала кезімде де бәрі қазақша өскен осң қазақша ыңғайлырақ
сосын екіншіден жалпы қазақша бір мәдениетті кеңейтсем үлкейтсем қазақша бұны шығарсам деген өзімнің ішімде бір кішкене бір талпыныс бар ғой негізінде
маған өкпелеме сол сондықтан да қазақша жазатыным бар әрі қарата да
орысша онша қатты қазықтырмайды мені шын айтсам
бірақ ағылшынша қазықтырады негізінде ағылшынша жазып көргім келеді ммм
ағылшынша себебі несі қызықтырады дыбысталуы шығуы әнге жатуы өте ыңғайлы әдемі естіледі деп ойлаймын
ағылшынша шығуы мүмкін бірақ орысша өкінішке орай дейін бе
өкінішке өкінішке ме қуанышқа орай ма ммм
сол негізінде былай андай ойлар болып жүр де негізі соңғы кезде жалпы жасап жүрген музыка қаншалықты
қалай айтсам болады
жалпы қазір енді мана глобализация жаһандануының кезі ғой біздің қазіргі музыка қаншалықты бізге жақын деген сияқты да
сондай бір ойлар болып жүр бірақ та мен менің өзімнің де бір мақсатым алдағы уақытта қарай более андай органичный бір не жасау да ыыы смесь жасау
міне орысша сөздер араластырыватырмын енді ешкім
ііі жалпы біздің қазақ қазақша мәдениет пен ііі қазіргі әлемнің музыкасын екеуін бір байланыстыру сияқты да қазіргіні
еще біздің өзіміздің бір і ерекшеліктерімізді жоғалтпай ыыы
андай ғой форманы алып та мысалы форманы аламыз да бүкіл әлемдік форманы аламыз да бірақ ішіне начинка ретінде қазақша начинка саламыз
мен өзімнің жалпы андай нем сондай да бір бағытым сондай зат жасағым келеді негізінде
әрдайым соны ойлап не етіп жүремін
бірақ қаншалықты енді қолымнан қаншалықты мақсатыма жетіватырмын ол әрине сұрақ қой
сондай жалпы өзімнің идеям сол да иә
форманы алып бірақ ішіне начинка ретінде қазақша начинка салу да
вот егер де мен соған қол жеткізетін болсам күшті болады
андай қазірге дейін более менее нормально шығады деп ойлаймын
иә иә ыыы алдағы сондай қазақша начинкасымен әндеріңді күтеміз енді
жобамыздың әрі қарай өркендеуіне үлес қосуға ниетті болсаң бізді патрион нүкте ком слеш файндюби сайтында қолдауға шақырамыз
екі мың он жетінші жылдан бері подкасттарымыз арқылы біз мыңдаған мүдделес тыңдармандардармен бірге нағыз батырдың жолын іздеп келеміз
ол еркін шыншыл әрі кемеліне жеткен батырдың жолы
бізді қолдау өзіңнің және замандастарыңның сапалы әрі құнды контент тұтынуына үлесіңді тигізу екенін ұмытпа
сондай ақ файндюби жобасында патрон болған жағдайда арнайы эксклюзивті материалдарға қол жеткізіп басқа да артықшылықтарға ие боласың
толығырақ ақпаратты патрион нүкте ком слеш файндюби сілтемесіне өтіп ал
ііі жалпы өзіңнің сүйікті әншілерің бар ма ыыы дуэтпен ән айтсам деп ойлайтын
тек қана қазақстандық емес әлемдік деңгейде де
ммм кіммен дуэтпен ән айтқың келеді
көп қой ііі көп пе
иә көп болғанда иә айтайын әлемдіктерден болады дейсіз бе
ммм так әлемдіктерден мана өзім ыыы қатты жақсы көріп тыңдайтын ол маына фрэнк оушен бар
ыыы джеймс блэк бар
ыыы айд джей дейтін группа бар күшті мхм сосын бон ивер бар
сол жалпы осы төрт бес адам негізінде мен андай көп негізінде манағыдай музыканы тыңдаймын жалпы
жаңадан қазір бірақ аз болып жүр бірақ
барынша тыңдап тұруға тырысамын жалпы жаңадан шыққан өлеңдерді хотя бы бір рет болсын мана тыңдап мхм көргім келеді де
ал былай өзім көп тыңдайтын ыыы адамдар ол манағы бірнеше әнші де сондай манағыдай ол оншақты болуы мүмкін
бірақ та соларды мен до конца тыңдаймын да түбін тескенше жаңағы бүкіл альбомдарын жазып аламын
биографияларын оқып шығамын
бастан аяқ зерттеп шығамын ыыы
сол өзіме жалпы жақын әртістер ыыы дыбыс жағынан жалпы ыыы үлгі алатын үлгі етіп қоятын сондай әртістер ғой манағы
джеймс блейк френк оушен альт джей бон ивер канье уэст ііі кім мәтін жазу сөз жазу жағынан мана боб дилан бар ыыы
так қазақстандықтардан енді ммм мархаба сәбидің өлеңдері қатты ұнайды
вот ыыы мархаба сәбимен дуэтке шықса
қандай керемет болатын еді иә иә меніңше күшті болатын сияқты
мархаба сәбидің шығармашылығы қатты ұнайды ыыы
біз қоңыратбай фанымен ыыы бір ән құрастырдық уже осыған дейін
ііі жалпы алдағы уақытта да тағы бірдеңе жасасақ па деймін негізінде мен
себебі мхм өте жақсы көремін ол группаны қоңыратбай фанын да
меніңше вообще әндері көп емес
бірақ та сол әндердің беретін әсері ана бір әндері дейтін он әнге тұрарлық қой даже одан да көп
себебі олар насколько манағыдай мелочьтардың бәрін ойластырып бәрін әдемі қылып жасайды
білмеймін қиын қиын сөзбен жеткізу
сөйтіп жаңағыдай олармен танысқаныма жалпы қосылып бір ән шығарғаныма өте үлкен қуанышты қатты қуанышты болдым
себебі мен олардың үлкен фанаты болдым да мен осы ыыы вообще бірінші әндері шыққаннан бастап мен тыңдап бастадым оларды қатты ұнайтын еді
сосын барып менің әнім шыққаннан кейін барып олармен танысып бастадық олар маған бірдеме салып уже там қатты қобалжыдым шынымды айтсам бірінші рет танысқан кезде не еткен кезде ммм
негізінде қызық өте мхм молданазар бар енді конечно молданазарсыз молданазарсыз болмайды мхм
молданазар ыыы так басқа басқа басқа амир сал бар
ммм жалпы әншілер көп қой иә так ыыы дейтін күшті өте ерекше бір әнші бар
ммм мс сайлаубек бар сендерде білмеймін есіме түспейді
а мс сайлаубек мс сайлаубек а иә мс сайлаубек бар иә
ол енді легенда ғой ол врядь ли менімен дуэт
әншілердің найнти уанда изиге ұқсайсың деп айтып па еді
ааа изиге ұқсайтын ы жоқ айтпады ешкім
айтқан жоқ па кішкене ұқсастықтарың бар секілді
ыыы ол да атыраудікі ғой
ол да атыраудікі ме
бәсе не қай жерлерің ұқсайды десем ұқсайды екен ғой
жалпы сен тыңдайтын адамдар ммм тыңдармандарың ең сен жайлы бір ең бір алып бір қасиетіңді есте сақтаса деп ойласаң ол қандай болғанын қалар едің
қасиетін қасиет немесе өзің жайлы бір ііі мәлімет пе ммм өзім
қандай қылып есіңде и ііі жарайды бүйтіп сұрайын тыңдармандарың қалай сені есіңде сақтағанын қалайсың
ыыы қандай әнші ретінде мхм
ммм шыншыл мана искренный дейді ғой сол иә сондай қылып есте сақтаса деймін
тура әндерің секілді десей топ иә иә
ааа ы тағы да менің бір сұрағым бар
ыыы сенің өлеңдеріңнің ішінде ы кейбір жерлерде ммм теледидар ойнап тұрады кейбір жерлерде ыыы бір сөздер бар
бір ііі қызық бір дыбыстар шығады
соның ішінде кеш емес деген ән ән әнді ііі мысалға махаббат жайлы айтып жатасың да соңында кенет үзіліп қалады
сол сол неге не үшін
бір мен түсінбеген бір не бар ма ой бар ма ішінде смысл дегендей
табамын міндетті түрде
сені қатты сүйемін
бірақ күлмеймін неге
қаттымын сүйгенге
жүрек толы үрейге
бәлкім маған ренжіме
сондаймын қайтейін
қан буырқанып сыймай кеудеге
иә ііі жалпы ол ән өзі қысқа қысқа ән болды
сол енді ыыы жалпы ол жердегі запись деген түркияда андай нәрсе бар ғой
ол диктофонға жазылған записьте де негізінде артында жүретін ііі
түркияда оқыватқан кезде маған бір ыыы таныс қыз болды
ол жаңағы түркияда андай дәстүр бар
иә дәстүр деп айтуға болады
кофе ішкеннен кейін барып мана кофенің қалдықтарына қарап не жасайды болжам жасайды болашақтағы
естіген жоқсың ба ондайды мхм
ііі ол түркияда бар екенін естіген жоқпын бірақ балшылар солай жасайтынын естігенмін

ыыы дамып кеткен бе енді білмеймін біздің атырауда ондай несі кофенің именно несіне қарап қалдығына қарап көрген жоқпын енді білмеймін
бірақ енді түркияда қатты дамыған сол әсіресе қыздар жағы сол қызық көреді де

сол сөйтіп отырып ойнап отырған кезде күліп ойнап отырдық сол кезде
сол кофенің несінен қалдығынан алып бір болжам жасаватырды да та
соны диктофонға жазып алған едім де просто
ммм ұзын бір жазып алып қалып қойды телефонымда
білмеймін соны енді сағыныш болады сол бір студент кездерде бір
сөйтіп ыыы отырып көңіл көтеріп өзіңді сағынып отыратын
сосын осы әнге бір андай еще ол неге байланысты болды да соның
ыыы ана махаббат жайында бір қыз жайында
байланысы бар болып қой сол манағы сол әнді жазғаннан кейін барып сол именно манағы запись бар ғой диктофонда сол есіме түсіп кетті
сөйтіп ыыы қостым ііі
ол жерде енді бір идея дегенде атмосфера ғой сол жасағымыз келгені ааа
сол сіз мына нәрсенің түсінбей қалғаның бірақ та бір сұрақтар жаратқаны сол кездегі
мынау неге былай үзіліп кетті мынау мынау неге былай болды
вот сондай сияқты сұрақтарды сонда есікті ашқан кім деген сұрақтар ма
сонда есік ашылады ғой сондай сұрақтар туындату басты мақсаттарың болды ғой
иә жалпы сол иә сол бір жағынан манағыдай альбомның ыыы
ыыы сосын просто так манағыдай гитараның манағыдай жазыла салған өлеңнің басып қалғанда бір іш пыстыратын сияқты болып көрінеді өзіме
ол менің өзімнің музыка тыңдаған кезде сондаймын да маған бірдеңелер іздеймін бір кішкентай детальдерді жақсы көремін
ол өзімде сондай нәрсені салғым келеді де мынандай кішкентай детальдер ііі салғаным
жалпы енді бір шын айтайын ондай қатты бір үлкен бір идеясы бар артында деп ешқандай айтпаймын мхм
просто өзім солай
қосымша бір ммм атмосферность қосады деп ойладым
ммм жалпы қалай ұнады ма сондай болғаны жақсы болды ма әлде қалай ұнады
ұнады бірақ ы түсініксіз болды да
бірақ қанша түсініксіз болса да қайта қайта тыңдай тыңдай бересің
кейде мысалға анау ы қыздың айтып жатқан сөздерін ыыы былай білгім келеді де не айтып жатыр деп
бірақ тіпті ііі сөздерін қалай айтсам екен
ыыы бөлшектеп бүйтіп ала алмайсың не айтып жатқанын мысалға ыыы смысылын таба алмайсың да
бірақ дегенмен әдемі шықты өте әдемі шықты
әсіресе сөздері махаббат жайлы айтпай ақ қояйын ана жерлерді ііі
ііі негізі сұхбатымыз соңына келіп қалды
тағы да бір екі сұрағым бар
екі сұрақ деген қорыта келе ыыы сұрақ емес жалпы өзінің ойымен бөлісу
ыыы жалпы қалай айтсам екен бір жанашыр десек болатын шығар ыыы
жанашыр бір әншілердің бірі ретінде ыыы мысалға ыыы қазақстанның болашағы жалпы осыдан бес жылдан кейін немесе он жылдан кейін қандай болады деп ойлайсың
қандай болу көргің келеді немесе бір ы алаңдау қобалжу бар ма немесе үміт бар ма сол жайлы өзіңнің ойыңмен бөлісіп жіберсең
рахмет ыыы бес он жылдан кейін иә
меніңше негізінде ііі бәрі жақсы болады деп ойлаймын жақсы
жақсы дегеніме ы біздің қазіргі кезде енді біз бармыз бізден кейінгі де поколение бар
қазір салыстырмалы түрде көздері манағыдай ашық деп ойлаймын да бәрінің
уже көптеген нәрселерді біледі көптеген нәрселерді түсінеді манағыдай тіл білу жақтары манағыдай ағылшынша білуі үлкен не
көп мүмкіндіктерге мүмкіндіктер ашып берді ғой негізі ағылшынша деген мхм
тек қана мана орысша материалдарға тақап тіреліп қалса ол өте бір андай әлемге деген кішкентай ғана бір ііі как будто әлемге кішкентай тесіктен қарап тұрған сияқты ғой тек қана орысша арқылы қараған әлемге
ііі ал қазіргі ііі жасөспірімдер жалпы мектепте оқитындар міне қазір кішкентай қарындасым бар
оларды да қарасаң мектеп кезінің өзінде де ағылшыншалары ағылшынша білу дәрежелерін жаман емес те себебі даже қосымша ештеңе бармауы мүмкін
сол зат қуантады мені
ол зат неге қуанамын себебі манағы әлемге салыстырмалы түрде ашық көздері ашық сондай бір буын өсіп келатыр деп ойлаймын
сол буын әрі қарата ііі бүкіл і істеріне жауапкершілік пен ііі айналып келгенде жауапкерщілікке барып тірелеміз бәрібір де
әркім әр адам өзінің мана ісін жасаватқан ы жауапкершілікпен жасайтын болса бәрі де жақсы болады деп ойлаймын
сол бес он жылда ы сол адамдар бізде бармыз оның ішінде
мен өзімнің ешқандай барымызша сол негізінде музыкамен де шектеліп қалмауымның себебі де сол да негізінде
музыкамен әрине көп нәрсе жасауға болады егер де
бірақ та мен басқа алаңдарда да өзімді сынап көргім келеді
басқа алаңдарда жұмыс жасап өзім пайдамды тигізсем деймін ол шын ниетпен ыыы
және де менімен мен деп ойлайтын адам өте көп
мен көп адамдармен кездесемін мхм
көп адамдарды танимын мендей көзқарастары бар бәрінің
сол нәрсе қуантады да
сол адамдар бәрін жақсы қылады деп ойлаймын
ыыы бастысы мынадай бәрін жауапкершілікпен ыыы қарым ы отношение жасаса
сол бес он жылдан кейін меніңше біздің университеттер жақсы білім беріватыр деп ойлаймын
ешқандай күшті мамандар шығарыватыр біз мына бүкіл алаңдарда
алғашқы мемлекеттік қазақ қазақтардың вообще несі қазақстанның халқының өте талантты деп ойлаймын да себебі ііі
анадай кез келген алаңда біз негізі бірінші орынға шыға аламыз әлем бойынша
мен сондай потенциалды көремін мен сондай потенциалды сеземін де
сондықтан кезінде манағыдай бөкейхановтар да айтты ғой біз манағыдай біз жапонния сияқты бола аламыз деп
бірақ олардың бағыты сол болды ғой біз жапония болуымыз керекпіз
біз жапония сияқты даму керекпіз біз жапониядан асып түсу керекпіз
меніңше де сондай да біз і өзімізді басқамен басқамен салыстырмау керекпіз
бірақ та салыстырсақ ең жақсыларымен салыстыру керекпіз де мысалы
бізде бірдемені айта салсаң негізі мемлекетке айтады да ей сен там неден біз дейтін кімнен жақсы өмір сүреміз тәжікстаннан жақсымыз ғой біз енді біз түркменстаннан жақсымыз ғой дейді ғой мысалы әлде там
неден угандадан жақсымыз ғой деген сияқты
әрине біз одан жақсы болу керекпіз бірақ біз біз жапониядан да жақсы болу керекпіз біз финляндиядан жақсы болу керекпіз біз біз норвегиядан жақсы болу керекпіз
біз салыстырсақ өзімізді ең жақсылармен салыстыру керекпіз деп ойлаймын
және біздің оған потенциалымыз бар
егер біз ііі бізге тек жақсы жеткілікті шарт беру керек те бізге
қазір сол жеткілікті шартты беріп бастады деп ойлаймын ыыы сол мхм
негізі ниш тардың өте көп көмегі
ниш тар негізінде нәкеңнің қаншама зат жасап кетсе де ең дұрыс жасаған нәрсесі ол ниш деп ойлаймын назарбаевский школалар
содан соның түлектері өте ыыы қалай айтсам болады локоматив болады деп ойлаймын негізінде заманауи десей
турецкий лицейлердің иә иә иә мысалы турецкий лицейдің ыыы біз түлектерін уже қазір олар уже лидер турецкий лицейдің бітірген адамдар мысалы
бағдат мусинді алсақ та қазір сду ды бітірген адамдардың барлығы да мысалы бағдат мусин бір бір мысал ретінде
жалпы негізінде былай андай күшті дамыватқан ы жастар бір бизнес ашыватқан бірдеме или дамыватқан адамдарға қарайтын болсаң арғы жағын бір қазбалап қалсаң
ол ыыы не болып шығады лицей болып шығады бар ғой турецкий лицей болып шығады менің байқаған нәрсем бар ғой
вот сол сияқты адамдар ниш тің бітірген адамдар жалпы көзі ашық адамдар бүгін көп болып келатыр
сол қуантпай қоймайды
сондықтан да мен бес он жылдан кейін бәрі күшті болады деп ойлаймын
мен оптимистпін мхм
ііі күшті сол
иә сені тыңдап мен де оптимистік ойларға і көбірек бастадым дегенмен иә
кеңістігінде жанармайым бітуге таяп
қол бұлға маған айлы түндерді жұлдыздардың бірінде жүремін
адасты менің кемем ғарыш кеністігінде жанармайым бітуге таяп
қол бұлға маған айлы түндерді жұлдыздардың бірінде жүрген
болармын бәлкім әлі де болармын бәлкім әлі де
жалпы енді там сұхбатымыз бітті ііі
енді соңғы сөздерің ііі
сенімен і бір негізі айта кететін жайт сенімен сұхбат алу негізі бір ғанибет мен үшін
ыыы өте жақсы ііі өтті деп ойлаймын ііі
жалпы сол тыңдармандарыңа бір үндеу немесе жолдау айтқың келсе немесе болашақ жоспарларыңмен бөліскің келсе соңғы сөз сенде
қас қағым сәтте мхм ыыы файндюрби бағдарламасына көп көп рахмет мені шақырғандарыңызға
осындай өз ойымды айтуға сұхбаттасуға мүмкіндік бергеніңізге рахмет
ыыы так ыыы үндеу ретінде білмеймін ыыы жалпы
от болады күкірт болады а десей арман бар адам болғанға деп әннің сөздерін де қосып жіберсей
сол білмеймін үндеу дегенде ііі негізінде ешкім морализаторлар жақсы көрмейді
мен сондықтан содан өзім қашамын қатты бар ғой неден бір мораль не етуге бірақ та барынша ондай жасамаймын айтып айтқан жоқпын айтпаған сияқтымын жалпы моролизировать етпеген сияқтымын
бірақ та енді басты айтарым ол бәріміз өзімізге көбірек сенімдірек болайық
көбірек мана дисциплинированный болсақ сосын барып өзіміздің армандарымызды сатпасақ ыыы бәрі де жақсы болады деп ойлаймын мхм
қу қу тіршілікке берілмей үлкен нәрселерге ұмтылсақ мхм
біздің мемлекет дамымағанда не істейді енді
біздің мемлекеттің ең қымбат қазынасы адамдар
иә сол иә айтқаның айтқаныңа қосыламын
көп рахмет бексұлтан аха
ыыы өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын
кешің жақсы өтсін
ыыы аман есен карантиннен шықсақ мына келесі жүздескенше күн жарық ыыы
сені жанды дауыспен тыңдауға үміттенемін
дегенмен алматыда жасайды деп ойлаймын
бұйырса иә иә мүмкін мүмкін атырауға келіп қалсам мүмкін ііі сол жақта егер концертің болып жатса мен де келермін мхм
болашақта атырау мәдениеттің бесігіне айналады деп ойлаймын
енді сендер секілді жастар болса қаншама әншілер шығып жатыр қазір
ол да мүмкін әбден мүмкін шын
келіп тұрыңыз келіп тұрыңыз атырауға мхм
рахмет көп көп сау бол
біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкастын ұнатсаң бізге айтюнс гулг плей қосымшалары арқылы жазыл
фейсбук инстаграмм в контакте және файндюби нүкте ком сайтында бізбен бірге бол
подкастымыздың жақсаруына себеп боламын өзгеге көмектесемін десең айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
назарыңа рахмет